Tzee nde ye naza benta' kenapmen lozomen nagatamen, taxtamen lar kon nit nalna, ee- ryox kuenmena', este nagumen xnetmen jwa'nata' jwa'n este ndoyakna, chelee ye mbay tyzde choo' naza ndobna' nit manzan gosna manzan nakon thi limonn, nakon kanel, ncheyid, yax na pla la jwa'n eukalipto, nakon ncho' nchak nazii' kon mzyn zer.